אנא כנפעל אלאסטזאדה אלוואקט עלא אלמאל חית אלוואקט הוא אלחאגה לי מכתפזדש אבדה, תוקדר תרבחה פלוס ותרג'ע תחסרהום ולקין אלוואקט אידה דיע מאיקמקנש תרג'عو, אידה קאן ענדי וואקט קאפי נוקדר נסתמר פי אלתעלם פלעלילה ופצחה דיאלי וهاد' כלה חאגאת כתجيب לי סעדה ואלרחה נפסיה, אלמאל מוחם ולקין בלאוואקט קאפי בש נסתמתע ביה מאקיעטיש מנא קביר פלחאיה.